फलफुल खैना स्वास्थ्यके तहिन बहुत जरुरी रहता । बुढइल मनैन होइल या लर्का मनैन होइल ओइनन ते बहुते जरुरी रहता कहिकी फलफुलमे तमान मेरके भिटामिन होइल, खनिज पदार्थ होइल आउ अन्य पौष्टिक तत्व फे मिल्ता । मै हिंयाँ हम्मर गाउँ घरमे मिल्ना कुछ फलफुलके नाम बताइ जाइत हउँ । आम, छियाँ, बिहिँ, सन्तोला, सेउ, अनार, अङ्गुर, नेँबु, डन्डेबा, बेल, कटहर, नास्पती, तेँद, टाँट, फुर्सा, अम्बारी, इउँरा, आउ अबरख ।